<noise> Tena tokony hasarotiny mitovy amin' anak'andriamaso io satria <noise> laha io gny voakitikitiky; da tena manjaka gny tsy filamigna. Tena <noise> ara-dalàna izay.